Ñ'antony ñ'ilàà ñy tômôbily pamaliky rihi-bato, hañamboara beton laha ohatsy ka amboatsy ñ'orin'asa ñ'olo raiky, tôbil'iñy ro ilà mahavit'asa malaky, mañodiky sima noho ñy vato, iñy avao koa ro mampitombo ñy vokatsy.